पेरू में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा हैं, और यहां का प्रचलित धर्म ईसाई धर्म है। पेरू में अधिकांश लोग मांसाहारी चीजें खाना पसंद करते हैं। फल के साथ खाना बनाना भी पसंद करते हैं, जैसे चेरी, सेब के साथ। और वहां एक खंडहर है, जिसे इनकार खंडहर कहा जाता है, जो देखने के लिए बहुत लोग बाहर से आते हैं।